<noise> ziꞌk nak martiy lëꞌ martiy sënma i- ikiꞌts tib yag ikiꞌtskiama ita kon martiy kuma bië <hesitation> igiꞌtskia klab o diꞌltsa lëꞌma sdzëꞌnga ti ita nap xieꞌch lo klab, saꞌnga lëꞌ martiy wen xgiꞌts xgiꞌts klab, ber xkakga bië kuma gunu par igiꞌtskia. <noise>